tɔ kənə shɪnɪ fʊkshɪ ɪng lɔɔ, mɪ fʊk tɔ kɪnə mə yɪmɪn kɪnə bə məng-məng shəsshɪm tʊləngshɛ, <noise> wɪɪ kəbɛ, kə ləm yəmbə ə nɛyɪmɪnɛ kənə kɔɔ, <noise> mɪ fʊktɔ mə mʊmʊ lɔ, <noise> ɪng fəə fɪnɛn dəə, fɪɪ mə bərɪm bʊtɔ mɪn, <noise> yɛ wʊrɛ mɪ yɛ nəbɪyəng mɪnɛ. wɪɪ yɔrɔ dɛ, <noise> mɪ fʊktɔɪng lɔngɪm shɪnɪn yəəm, <noise> kərəm bɛlɛ, kə Yəmbə nəyyɛ kɪnə kɔ, <noise> wɪɪ kʊnʊng dɪ mə yɪkɛr-yɪkɛr nɪbɔ dɪ kɛtɪn ɪng kwən nɛ yɛ nɪbɔ bʊrʊm ɪng wɛ <noise> kə yəmbə ə nɛmɪnɛ kɪnə kɔ, kɔn dɪ dəən nən wʊnʊ bə nəbə dɔ, <noise> bɪnɛng ɪng wɪ kɛ- kɛm ɪng nəən wʊnʊ, <noise> shɪ ɪng yəmbə ə nɛnshɪ kɪnə, nɪbɪ məngshɪrɪ nɪ bɪməng shɪrɪ, shɪ kɔrfɪ ɪng shɪ bə ə fəə kɛ maghɪ shɪrr yiɪnɪ bɪ maghɪmu shɪrr yɪn bɪ maghun shɪrr yɪɪn kurfɛ shɪ təbɪshɪ dɪ shɪdɔ, <noise> bə kɛ wɪɪ kəbɛ, kɔn, mɪ fəng tɔ ɪng yəmbə, <noise> kɔrfɪ bə nɛɪyɛ kɪnə kɔ, kɔrfɪ bə nɛyyɛ kɪnə kɛ, ə dɛbmʊ kʊrə kɛ ə dɪrr. <noise> kʊn bɪnɛng ə yoɔm wɪrɪ-wɪrɪ, kɪnə kə bʊntə ə nʊngdɛ wʊnʊkɔ bɪ fʊctɔ kə dɪɨbə fəəm-fəəm kɔ, kɔn nəmɪ fʊkdɔ ə fɪshʊ, <noise> bɪnɛng ɪng ƴəng lɔo nɪbə ɪngdɪr, <noise> bɪnɛng nɛɛ tʊʊm, shəsshɪ tɪmɪ-tɪmɪ ɪng wənɪ nəbəshɪ ə dʊr fʊkkɪn kɪnə, <noise> mə fʊkbɔ wəng ə nʊngdɛ shʊ, <noise> mɪ fəngtɔ yəmbə, <noise> nəən wɪɪ shə nənɪ shɪ, sa bʊrɛkɪ shwɛkɪn mwɛn dɪɪ, sə shwɛnɪ mwɛ dɪ, <noise> səcchɪn bə fɪrrəng ə ɪngyərɛ ə yɪɪl, <noise> kə bʊngtɛ ə nʊngdɛ shʊ kɔ nə yɛlɛm-yɛlɛm, kədɛ kəngsə ɪmgwə mʊrshɪ kɔ kɪnə bə bəng mɪnɛ bəng, kɔn nə fəəng-fəng, nə məghɪm shɪdɔ nɪ fʊktɔ kɛ, <noise> kɪnə ɪng wənɪ shɪdɔbɪ fʊkk, dɪyə kə mɪ bɛɛn dɪ kɪnə kɔ, nəbɪyəng mɪn bə fədo dʊkkɪn tɪbɪr kɛsshɪm, nəbɪyəngmɪn bə fədɔ yəəm kɛkɪn fɪlɪnwəs, ɪng mɔdʊr bʊtʊmɪn, mə kʊyədɔ ə tɪbɪr ɪng kəmmɪn, <noise> kə ləm mɪn ɪng bɛɛn dɪ kɪnə kɔ, fɪɪ mɪ yɪm wɛ mʊnə nən bwə-bwən lɛɛ. kɔn kə dɪmɪ wɪɪ dɪ shɔ kɔ, bɪnɛng yɔɔtɪn shɪ ə kwɛɛ yɔɔ, yɔɔtɪn shɪ ə fʊkkɪn bwɪm, shɪ ə yɪmɪn ɪng lɪbbɛn shɪyɛ ə rɪɪm,ɪngwɛ ə lɔɔ bə kɛ shɪ shɪ kɛ yəmbə ə yɔnɪ shwɛ-shwɛ, kɪnə ɪng shɪdɔ bɪ fʊk, ɪng shɪdɔ bɪ fʊk, kɔn, bɪɪ fʊk ə nʊngdɛ wɪɪ Yəmbə bə nwən-nwən nɪmənshə kɛ, nə wɪɪ mə yɛ kɛshɪ, kə ləəm mɪ fəən kɔ, nɪɪ wɪɪ ɪng bɛɛn dɪ shɪnɪ kɛ, yɪkɛr, nɪɪ ɪng wɪɪ ə shɪmɪn wɪ kɪ, nɛɛ, kə nəkɪr yəmbə dɪ kʊnʊng kɔ, nɛɛ, sʊʊ bənə dɪ bwɪ, mə yɪmdo lɛ, kɔm, kə ləm mɪ fəə mɪ kɔɔm, bɛtʊ kəən mə kɔ, kɛɛ bə bɛ dʊwɛ ə bɛ nɪ, <noise> kɔrfɪ shʊ wɛ ə kwədʊ wɛ, kʊn mə mɛɛ, <noise> nəəng wʊ mɪ kɛtɪ wɪ, mɪ kɪnə ɪng shɪnɪn fʊkshɪ ɪng shɪnɪn fʊkshɪ, mə nə mɪ, kɔrfɪ Yəmbə ə nɛnɛ, yɪkɛr nɪ bɔ ɪng bɛɛn dɪ shɪnɪ kɛ, <noise> ɪng kʊn Yəmbə bə yɪkɛ tɪmɪn yɪkɛ, kɔn kə dɪ mɪ kʊʊm bɛ dɪ kənmə kɔ, wʊ bə bɛ ə dɪ bə bɛnɪ, <noise> kə bʊndʊ, <noise> Yəmbə bə səsə sʊ kʊ, <noise> bə ləmɛ dɔ kəngmɪn, <noise> bə twəkən-twəkən, <noise> ɪng mɔ mə yɪkɛ bʊ. <noise> mə fəbɔ shʊʊ,kɔn kə wɪnɪ wɪ ə kəəmə bɪ kwəndɪn kɔ, mə məngnɪ?, kʊrəkɛ bə dʊm mɪnɛ dʊʊb, mə yɪ kɛrbʊ nɪbɔ, mə nɛbɔ ɪng yəmbə, kʊbɪnɪ ɪng wɪɪ, <noise> kɔn mə nəə mɪ kɪnə ɪng shɪnɪn fʊkshɪ, <noise> ɪng shɪdo nɪ fʊk,nə mə kɛɛ, <noise> səsshɪn shɪrɪ bə məng dɪ kɪnə ke ɪng wɪɪ chɪcchɪn shəcchɪn ɪng wɪ kɪngnɛ, kəən ɪng kɛ dɪ kɪnə kɛ bə shɪdɔ bə dɔl-dɔl ɪng məngshɪ kɛ, ɪng tɔshɔ lɛ, <noise> ɪng yəəm kɪngnɛ sɛ mɪdɪ kɪnə, <noise> chəpp sɛ mɪdɪ kɪnə, dəəmm sɛ mɪdɪ kɪnə kə shʊ ɪng bɛɛn bə shɪdʊ mə məng kɛ, kɔn ɪng wənɪ nɪ fʊk, kɔn nɪ fʊk ə nʊngdɛ yɪlɪn, <noise> mɪ kɛnɪ, nɪ wɪ ə yɔɔ wʊshɛ fʊkkɪn kɪnəa, ə nʊngdɛ lɛrɪkɪ, bə kwədɪ kəntɪn yɛ lɛrɪ, chəkkɪn kəkəɪng bɛɛn, <noise> kɪnə kə mɪ fʊk mɪ mʊrtʊn dɪ yɛ, kɪnə kʊ shʊ nə yədɔ tɔɔnjɪ, <noise> tɪtɪn dɔltɔk, mə kɔɔdʊ shəkkɪn kəkə, <noise> kɔn kəən dɪ ɪng wɪɪ yɛ mɔɔ kɔ, <noise> dəən shɪdʊ mʊ fʊktʊ kɛ mə fəən-fəən <noise> kɪna bə yədɔ tɔɔnjɪn, bə bəng mɪnɛ bɛ, <noise> kə ləəm fə shʊ,ɪng yəmbə wʊ dɪ nɛn kɔ, mə kɔɔm-kɔɔm bwɪdɪyɛ, <noise> mə kɔɔm wəng nəkɪr sɪn, nɪbʊ bə nəən dɪ wən, kɔn kə ləm mɪ tən kəmmə, kwɛ kɔ, ɪng wɛ lɛ wəən dɛ?. bə nə bɪ tɔɔn bɪ kwənɪn, kɔɔkə nɪnɪ,shɪdɪ dɪ məng tɛ, kɔrfɪ ɪng shʊ ɪng wɛ ə yɪm shɪ bɛ bə nənn yɪ kɛ, kɪnə ɪng bɛɛn ə yərəm kɪng nɛ, <noise> bɛ nəbɪ nʊngɪn, kɔɔn shɔ ə lɪmbɔ, <noise> kɪnə ɪng wənɪ, kə bɪ nʊng ɪng kərən məchɪ, sɛ mɪdɪ kɪnə, kəmɪ sɛ mɪdɪ kɪnə, kɪnɪn twərə mə, chʊm-chʊm kɪ, sɛmɪ dɪ kɪnə, <noise> kə mɪ bɛɛn dɪ shɔ kɔ bənɪ nɛndɛ, <noise> ə lɪmbɔ, bɪ nəsshɪ, bə kɔɔ mɪnɪ bə tənnɛ, kʊun kɔ fʊləng mɪn dɔ, shɪmɪ fəng kʊʊr, <noise> shɪdɔ ə bɪnɛng kɪngnɛ, wɪrɪ-wɪrɪ ə fʊkshɪ <noise> kɔɔn shɪdɪ shɪttɔ nɪbɔ, bɛnɛng yə kʊ-kʊ, <noise> dəən bɪ fʊktɔ bɪ məng kɪnə dɪ kwən, <noise> kɔɔn kɪnə shʊ bɪməng dɪ kwən nə dɪ yəmbə ə nɛnbʊ kɔ nəkɪr kwəshɪnɛ, bə yɪdɔ, kʊrə ə nɪbʊ yʊnʊ kɪng nɛ, bɪ mənghɛ, dɔɔshɪ, kə dəəm mɪn dɪkɔ, shɪdɔ mə fɪkɛ ɪng shɪdo yə mə kəndɛ, kɔɔn kɪnə ɪng wənɪ nɪ fʊk, <noise> nəən mɪ kɛtʊ wɪɪ, ə yɪkɛnɪ, <noise> nəən nɪn bɪnɪ ə bɛ, <noise> shɪ ə dɪbɪnɛ lɔɔ shɪ tɔɔn jɪn, ɪng kə nəkɪr kɪnə yɛ? kənə kɪna ɪng bɛɛn kɔ shɪ bə bəən mɪnɛ bəən yə? kə bʊntʊ mwərɛ shɪ ə dɛɛ ə shɪnɪ yəəm ə bɛ wɛ kɔɔ, dɪ dəən ɪng nəkɪr kɪnə, <noise> wɪnɪ ɪng shɪ dɪ məng tɔ yɛ kɪdɪ dɪ dəən ɪn nəkɪr kɪnə, shɪ kɪdɪ fʊk shɪrr kwənə? shɪ məər kəngshɪyɛ kwənshɛ.